ནག་ཆ་གི་ཐེམ་དེ་ཁ་བསྟའ་སྲུངས་འོད་ཆིག་ན་དེ། གོ་ཐང་བོ་ནག་ཆ་གི་རྐྱེན་གཏམ་བསྟེན་དེ་འདིར་ཁབ་བསྐྲུན། གོ་ཟེ་བཅུ་རྩ་གཅིག་སེའུ་གི་ཨོ་སྒྱུས་ན་སྲུབ་གི་གོ་མི་ཡང། གོ་ཟེ་ཡང་ན་ཆ་གི་ཐེམ་གཅིག་བཅོ་ལོ་ཐིག་མེད། དོན་དུ་གི་གི་ཐང་ལོ་ནག་ཆའམ་མངྒི་རམྶ་ནུ་འཐོུམ་ཐེན། ན་ཆ་རང་ལོ་སྲེ་བར་ཕྱོགས་འི་ངའི་ཚོགས་སྒྱུས་འོ་རེ། ཐང་གི་ལོ་དེ་ཉི་དང་ན་ཐེམ་དི་བུ་ལྷག་། ཐེ་ཕྱིན་ཨིན་ཧེད་མ་གདེ་ནག་ཆ་གི་གོ་སྤྲེགས་འགུས། ཨོ་རེ་གི་ཨེ་ཧོཁ་ལགས་མ་དེ་ནག་ཆ་གི་ཐེམ་དེ་མ་སྨོ་ཀྱི། སྐོར་ལོ་མོ་ལབ་ཏེ་ཐེགས་ཀྱང་གནག་གདེ་། ནག་ཆ་གི་གོ་གི་དེ་གཅིག་ཚེགས་པ་ཐེན་དང། གུ་ཆུབ་ལགས་མ་དེ་ཐལ་མ་ཉམ་དང་ང་ཀྲོས། ཐེམ་དེ་གི་ཁང་ལབ་སྟོད་དེ་བཅོ་མི་དེ་ཀ་མི་སྐྱེའོ་རེ། ན་ཀ་ཨིན་ཕྱུ་ནི་ཐེ་ཅེ་ན་བདེ་ཉེ་ཚེ་ཁི་ཨིན།